punna wawe bira lo tonu mina min tonu mina min a o yiro oyi diya mu oyi ɛsia ale'a <hesitation> tonu co mimin u'e punna tonu mimin dɛ muyɛna un wara bun ni tun mimin awa vɛ ji ni tun min awa <noise> awa de valeur na um obe ma dɛ nin curulu mimin a diplôme na min base mɛ ba lomi wa piri'a tore alors que aba mian mu'an a buwa matete au lieu que aro vɛ vɛɛ jaba walima pomme de terre walima <hesitation> um <noise> tomati manu salati manu berara curulu loyi na mite muna wozo zerema beɲu mu bɛnɛ o mami aro a wariso a to wa pan lo wawa piri'a tonu han birorɛ um donc de ce'u nin tunna